Për ël mangià ch'ai preparà mi, d'solit cuande fuma cuande fuma la carbonara, si la preparu mi përché mia fumna al e nen bun-a e niente fazu cözi la pasta, pöi zbatu ël rus d'löu e pöi cuande la pasta al e cöita la bütu ën padella, ën padella e fazu sauté tüt ënsema, tüt li